<hesitation> Ts- aha, tsy demokrasia tsara am'fitondrana satria demokrasia lasa fanehoan-kevitra fa ny tegna tsara zany a de <hesitation> dictature satria rehefa fanehoan-kevitra de hoe aby si olo jiaby maneho hevitra de sisy fahantanterahana si lasa hoe m- mifanohitra zany lay hevitran'olona fa raha ohatra hoe dictature lay izy a de lay hevitra igny de lasa hoe na tsara igny na ratsy igny de igny longany de raha ohatra hoe efa misy vokany zany igny de hoe manova hevitra hafa ndraika.